gott kvöld Ásmundur Friðriksson alþingismaður sætir gagnrýni fyrir að hlýða ekki reglum þingsins um að þingmenn taki rukki ekki aksturskostnað eftir að þeir eru komnir í fimmtán þúsund kílómetra þak sem þingið setti

á síðasta ári og ég ræddi við hann núna síðdegis vertu velkominn í þáttinn Ásmundur takk fyrir það þú

fyrra og fékkst frá ríkinu greiddar

reiknaði fyrir morgunútvarpið á Rás tvö hvað það kostaði þig raunverulega að aka bílnum þessa kílómetra með sliti á dekkjum og öðru viðhaldi lækkun á verði verði bílsins vegna aukins aksturs og þá kemur í ljós að greiðslurnar frá þinginu eru miklu hærri en útlagður kostnaður þinn vegna akstursins og þeim svo til að þú hafir fengið í vasann ríflega tvær og hálfa milljónir króna hvað finnst þér um það ég hef nú ekki reiknað þetta út svona ég ætla ekkert að draga FÍB í efa það sem þeir eru að segja ég aftur á móti geri athugasemdir við svona verðfall á bílnum ég var nú búinn að kanna það sjálfur fyrir áramót og ég held ég hafi farið með meiri olíu en þessi taxti er ríkistaxti um hann á við alla þingmenn hann á við alla ríkisstarfsmenn hann á við mjög marga í atvinnulífinu sem miða akstur starfsmanna sinna við taxta ríkisins þannig að mér skilst að næstur fyrir neðan þig í kjördæminu var með fjóra komma sex milljónir akir hafir alltaf ekið svona mikið

þú settist á þing tvö þúsund og þrettán þetta eru orðnar ansi háar upphæðir ég sagði líka að þegar ég tók ákvörðun um að fara á þingið á sínum tíma svona boðið að koma í prófkjör þá velti ég lengi fyrir mér hvort ég ætti að fara í þetta af því ég sagði við konuna mína ég veit

þetta starf þá verð ég ekkert heima og það er akkúrat það sem hefur gerst starfið mitt er jafnan áhugamál mitt númer eitt og ég er alveg óþreytandi við að sinna kjördæminu

við að sinna starfinu á þinginu og ég hef tekið eftir því að dagblaðið hefur

saman mætingu yfirleitt í öðru eða þriðja sæti á þessum tíma frá því að ég kom á þingið tvö þúsund og þrettán

verið afar stoltur af því og mér finnst líka í þessari umræðu sem að mér finnst bara mjög eðlileg þetta eru háar tölur af því að ég er ekki að leggja þetta saman svona komi sjálfum mér pínulítið á óvart mér fannst svolítið háar ef við bara horfum

við gerum ráð fyrir því að það sé rétt sem þú segir að það sé enginn þingmaður sem keyrir jafn mikið og þú þá eru þetta um fimmtíu þúsund kílómetrar á ári og þetta eru tuttugu og fjórar milljónir sem

nú ekki hægt að fullyrða að það sé ég nei sjálfur umfram kostnað og umfram náttúrulega launin þín tólf og hálfa milljón króna ég ég hef náttúrulega ekki lagt þetta svona fyrir mig en ég er að leggja það fyrir

ég veit að þú setur ekki reglurnar

kílómetrann en finnst þér þetta ekki

að ríkið eigi að endurskoða þennan taxta ef hann ef hann er bara hvetjandi til þess að menn séu að hafa einhvern aukapening út úr honum ég held að það sé ekkert eðlilegt af því að þetta á bara að borga auðvitað rekstur á bílnum og kannski auðvitað aðeins rúmlega það ég held að það sé eðlilegt það eru mjög margir sem keyra á vegum ríkisins og það er líka mjög mismunandi hvernig þingmenn ferðast

tölum aðeins um það vegna þess að það er í starfsreglunum segir að ef menn eru komnir upp í fimmtán þúsund kílómetra þá eigi menn að taka bílaleigubíl ég held að þær reglur hafi verið settar núna í lok síðasta þings án samráðs þingmennina sem erum í þessum

sem hafa verið í viðræðum við núverandi þessar reglur reglan er en af hverju af hverju ferðu ekki eftir henni ja ég

skoða það núna ég var búinn að bjóða þingunu það að því að ég gerði athugasemd við þá bíla sem þau vildu bjóða ég ætla ekki að fara að keyra hérna á ónýtum bílaleigum bílaleigum keyrðum hundruðum þúsunda kílómetra ég bauð þeim það að að leigja bara minn bíl á sömu kjörum og þau fá til dæmis

skaffa þingmönnum

ætlar þú að fara að leigja ég vil gera kröfur um hvers konar bíl

meina bílaleigurnar eru nú með alls konar

sko en ég meina þú þú myndir tapa talsverðum fjármunum á

að gera þetta já enda snýst þetta ekki um það sko að ég njóti öryggis á vegunum og hérna geti ferðast á milli á öruggan hátt já en sko þú ekur ótrúlega mikið þetta eru þrjátíu og ég ætla nú ekki að fara í þennan leik sko við getum alveg farið í þennan leik

velti bara fyrir mér hvað er langt á Selfoss hvað er langt á Hellu hvað er langt í Vík hvað er langt á Klaustur og hvað er langt á Höfn og þegar ég

koma þangað í einhverjum erindum þá bara

þá bara legg ég af stað

sagði sko það er ekki langt til Hornafjarðar það er bara að fara af stað já en ef við hvernig þú verð tíma þínum segjum að þú þú keyrir náttúrlega alltaf úr Garðinum í vinnuna ég er komin í Keflavík núna en það þú talaðir um að það væru

þúsund kílómetrar á ári fram og til baka og og allur þessi tími það var einhver sem tók dæmi meðal hraðinn er sjötíu kílómetrar

það eru ellefu vinnuvikur miðað við fjörutíu stunda vinnuviku og það er næstum fjórðungur af vinnu það góð nýting á vinnutíma Alþingismanna ja sko þetta er nú til viðbótar við þá tíma sem ég er í þinginu af því ég er ekki að ferðast

þetta er á kvöldin hlustaðu nú hvað ég

þetta er á kvöldin og þetta er um helgar störf þingmanna

á landsbyggðinni byggja nefnilega

að vera að heimsækja fólkið um helgar á kvöldin og á sumrin

sem við erum að sækja og ég tel það bara ekki eftir mér hvað með prófkjörin bíddu þá nota ég bílinn já en rukkar þú þingið um aksturskostnað þá

ég geri það finnst þér eðlilegt að þú sért í

ég kom bara inn í þetta umhverfi þá voru búnir

peninga fyrir að keyra bílinn í prófkjöri hefurðu tekið það saman nei nei ég kem bara í þetta umhverfi ég samdi ekki reglurnar ég kem bara inn í þetta

alveg verjanlegt að gera það mér finnst bara eðlilegt að menn taki það bara upp og athugi það ég er ekkert á móti því en ég setti ekki leikreglurnar nei en samhliða þingstörfum varstu líka með sjónvarpsþátt sem ja hvað hét hann auðlinda kistan eða eitthvað svoleiðis já á ÍNN þar fórstu vítt og breitt um kjördæmið jú varstu að rukka aksturskostnað

ég tók engan akstur fyrir það ég hef ekki verið að rukka neitt fyrir þennan þátt ég er bara á ferðinni um kjördæmið og heimsæki þetta fólk er hægt að bera það saman í akstursbókinni þinni hvaða daga þú fórst í tökur og hvaða daga

það bara værir þú til í að

jú jú sko heyrðu bara sjálfsagt þá er það bara hjá öllum sko ég verð nú að segja eins og er að fara í þennan leik þið eruð búin að vera núna í heila viku að fjalla um þetta hérna við þá hver hérna á Ríkisútvarpinu fjölmiðlar allir eru að fylgjast með þessu máli ég verð nú að segja það eins og það er nú gengið nokkuð nærri manni með þetta fólk hefur sagt við mig miklu líkara einelti heldur en fréttaflutningi við erum bara að spyrja um það í hvað skattféið fer sjáðu til

spyrja spurninga sjáðu bara starfsbúðir Helga Seljan hann kallar hérna á skoðanabræður sína í þáttinn sinn og þar bara taka þeir klukkutíma og drulla yfir mig hvers konar vinnubrögð eru það ég ætla ekki að að svara fyrir aðra þætti hérna en þú ert hér til þess að ræða málið

hér ert þú fenginn til þess að svara fyrir það af hverju þú ekur svona mikið og og hvað þér finnst um það að fá svona mikla fjármuni umfram raunverulegan kostnað ég hef alltaf lagt mína akstursdagbók fram í lok hvers mánaðar hef ekki fengið athugasemdir þaðan þingið hefur

ekki hérna kært mig eða klagað mig nei en það vill hins vegar að þú takir bílaleigubíl sem þú gerir ekki ég ætla bara að skoða það ja skoða það ég hef verið óánægður með þá bíla sem eru í boði núna er verið að skoða það hvort að við getum ekki fengið þá bíla sem við viljum þú vilt ekki þú sættir þig ekki við bílaleigubílana ég meina á það

það að vera eitthvað í þínu valdi að ráða

hvernig það er ég meina þingið er búið að samþykkja þessar reglur núna er forsætisnefnd sem sagt að ræða þetta og það eru fulltrúar okkar þingmenn sem

við forsætisnefndina um þessi mál og mér finnst bara mjög mikilvægt að það klárist líka þannig að það gildi þá bara sömu reglur um alla og við skulum bara athuga það að þegar þú ert að tala um að ég sé með fjóra komma sex milljónir í í þennan kostnað sem er mikið þá vil ég nú bara benda á það þingmenn geta til dæmis

í svona ferðum ha og það eru þingmenn sem hafa húsastyrk hérna í Reykjavík þannig að húsastyrkur sem nálgast þrjár milljónir sjötíu til hundrað flug á ári þá ertu nú komin í þessar fjórar komma sex og svo hafa þeir bíla og og og eða akstursbók þannig að vissulega er þetta mikill peningur en Einar viljum við hafa þingmenn af landsbyggðinni viljum við hafa þingmenn sem búa austur á fjörðum eða norður á landi sem að sækja þingið og gera þeim líka kleift að búa

heima hjá sér eða viljum við bara að það séu allir hundrað og ein rotta

allt að snúast og vera eins og í Reykjavík þið hafið engan skilning á því að á landsbyggðinni er mikil eftirspurn eftir því að þingmennirnir komi í heimsókn séu sýnilegir ekki bara fyrir kostningar heldur allan tímann þannig þingmaður er ég og þannig þingmaður ætla ég að vera ertu til í að beita þér fyrir því að allar þessar sporslur þingmanna ég er bara hérna ég hef ekkert við það að athuga að núna verði þetta bara sett uppá borðið og þá verði bara sett svona í aðra keppni hver fær mesta stuðninginn frá þinginu er þá ekki bara eðlilegt að menn skoði það og leggi þá bara saman sko allan kostnaðinn taki ekki bara eina línu út úr og segja þetta er einhver vond sem þingmennirnir í Suðurkjördæmi og norðvestur kjördæmi búa við að keyra í þingið ég get auðvitað tekið þá ákvörðun að bara leigja mér herbergi hérna í Reykjavík og fá þá þennan þennan

og sleppa þessum

rétt í lokin þið verið bara átta ykkur á því að þetta er líka hluti af lýðræðinu að þingmenn geti

kjósendur heim svo þetta sé nú ekki allt hérna ein spurningin er

þeir eigi að fá eitthvað sérstakt sérstakt álag fyrir það ofaná launin sín umfram allan kostnað þetta eru ekki laun þetta er kostnaður og þið verðið líka að passa ykkur á því sko að við erum ekki að tala um kostnaðinn sko fólk í morgunútvarpinu

að þú færð þetta í vasann það er enginn annar sem fær þennan umfram kostnað þessar umfram greiðslur umfram kostnaðinn þinn það er enginn annar sem fær það í vasann nema þú og þess vegna eru menn að spyrja sig ég meina ætlarðu að endurgreiða eitthvað eða hvað þá bara hérna sko þá

ríkið bara eitthvað samið af sér ef það er einhver mikill

þær voru ekki settar um mig nei nei þú ætlar að beita þér fyrir að þetta verði allt

uppá borðum nafngreint hver fær hvað ég bara ég vitna bara í orð forseta þingsins þann ágæta mann Steingrím j Sigfússon ég bara fanga því ég held það sé eðlilegt það sé allt uppá borðinu og ég

það sé líka eðlilegt að fréttaflutningurinn á þessum málum eins og öðrum að hann sé

þetta sé eitthvað eðlilegt í kringum þetta þetta sé ekki bara

einstaka þingmönnum já við skulum vona að það sé ekki þannig

að skilja það að þegar menn aka langmest allra og fá langmestu greiðslurnar þá er fjallað um það

þarf nú ekki tíu daga og alla frétta tíma til þess sko nei það er rétt takk fyrir komuna þess má geta

að strax eftir viðtalið viðurkenndi Ásmundur að hafa farið rangt með þegar hann var spurður út í hvort hann hefði látið ríkið greiða fyrir akstur við upptökur á þættinum Auðlindakistan hér í myndveri hefði setið með honum í bílnum á leið í upptökur

viðtölum fyrir

fyrst og fremst verið til að hitta kjósendur en tökulið

fengið að fljóta með til að gera sjónvarpsþætti hann hefði rukkað Alþingi um aksturskostnað en yfir í allt annað en hingað er komin Birta Björnsdóttir fréttamaður Hinrik

og

erfitt með að kveðja hann án þess að biðjast afsökunar hvers vegna sem bæði fjölmiðlar fjölmiðlar og almenningur í Danmörku og jafnvel víðar hafa þurft aðeins að gera upp við sig í dag það má kannski segja að Danmerkur hafi svona átt svona eftirminnilegustu minningarorðin um Hinrik í dag þegar hún sagði að í dag mundu margir keppast við að ausa hann lofi sama fólk og hefði lagt hann í einelti slíkt væri hræsni og hvernig var þetta einelti ja Hinrik var fyrsti í sögu Danmerkur og var svona mjög hreinskilinn með það að honum fannst sitt hlutskipti vera ósanngjarnt það er að segja þegar hann giftist Margréti þá varð hann prins en ekki konungur ólíkt öllum öðrum konum sem giftast giftast konungum þá verða þær drottningar við hjónabandið hann var mjög hreinskilinn með þetta og lá ekkert á skoðunum sínum og mörgum fannst það óttalegt væl og hafði kannski ekkert mikla samúð með þessu starfi sem hann gegndi sem prins og kannski ekkert ekkert þótt neitt gríðarlega erfitt starf en svo var hann ofsalega efnilegur maður hann var þrítugur greifi frá Frakklandi klassískt þenkjandi mikill tónlistarmaður og vel lesinn frá Sorbonne og London school of Economics var hann bara of stór fyrir Danina hann sagði allavega sjálfur sagði í ævisögu sinni að hann hefði átt erfitt með að aðlagast í Danmörku er svona mjög ríkt í samfélaginu svona gríðarleg svona jafningjastefna þeir sem berast á og

Hinrik hafi ekki endilega verið að trana sér fram

valdi vín frekar en bjór og valdi

frekar en ullarsokka vín sem að Danirnir kölluðu

það er ekki víst að það orð komi fyrir í mörgum minningargreinum nei einmitt en menn sakna hans núna ja allavega svona minnast hans með virðingu má segja og ekki síst virðingu fyrir Margréti líka já einmitt takk fyrir komuna hingað Birta þá er þessu lokið í kvöld sjáumst annað kvöld verið